Nayin ese wel mhana yin ese wil yan sa mi <hesitation> in yan sa lode̱ si obhewe wel na yin ese na yotue ese wel na yotue ese nia amie oselobua mha answer wet <hesitation> bhe nuwel dia okhewe nuwe gha go selobua ese wel ghu goselobuu ese amie wel oselobua mhan heromhon nuwe yan na wel na goselobua ese wel na yan na yin ese amie ebuwe wel wel yan lu bhe nagbona amie wel wel mhan sa lue-ebe khere ni ma ghalu bhe na gbona okhere ni ma ghalu bhe na gbona okhere ni ma gha yin ese ni ma gha lode si mana gha lo de si amie wel mamhan mie bi ma mie bhe nagbon na <hesitation> na wil ma or wel mayin eyin ese amie wel amhan mi ode-si rie wel na hol nuwel mio desi rie uyin ese awel amio odo eso emi ona olughe ghe oktan gbe oluo nagbe oluo nagbe niyan sa riele oni so ewel miyan rionona wel ona mhan yin ese omhan rema go selobua oyi uyinmhin ikpan kpan ona wo.

<hesitation> ramude ebho eda gho le, uwe gha yin-uyin mhen esi ese ewe-ehen omha gha wore-ewe ona owo huma uwe oyan saboya yin but uwe mhan yin-uyin mhin esi, ebe yan ta ewe sowo ehuna uwi yan sabo ya yin eyon gui we ya-yin oo erie le edo-gha to-ta eke-ke, ke ke olashie ena we na gha yin ese uwe nagho-okhua ukhuen e egbe re ra-na mien uwe sabo bhion odo esi uwi bhe lue iwina bahe <hesitation> eni nowe yansa boria odo-gha ra ewe rie-le owo-human uwi sabo kpolo, uwi sabo leba uwi khian miokpi no ya sabo riele yowa ebe yan ghi gha ta-ewe onona yan sabor yin oo erie-le yowa mukie oo erie oleshie anawe gha yin uyin mhin esi uwe ghario me uwi kpolo mue kpe ni abhi iyuwe ubhe-gha yo tue bale, ubhe lue lwina bale.